Secund mi për teni, ël pes a ve tenü mach masim tre di ënt ël frigorifero perché pöi a ven a ven catìu e se völe tenilu pi a lunch ëntà che lu büte ënt ël freezer, nui auti nurmalment fuma la scorta e lu ficuma li ëndrinta parei almenu lu tene anche ën meis e pölu mangelu pi avanti